إذا داير اعلم ولدي كيف يسوق العجله فبوريهو اساسياتا انو يركز وين في الدركسون بتاع العجله وكيف يحرك يعني كيف يتحرك يحرك جسمو مع العجله بحيث انو ما تحصل مقاومة بين جسمو وبين العجله و وين يركز بي الضبط و ح اخليهو اتمرن كتير يعني يقع ويقوم ويقع ويقوم لحدي مايقدر يتعلم العجله سواقه العجله يعني بس ح ادخل في المرحلة الاولي في انو أنا اوريهو الاساسيات التكنيك بتاع الشغل بتاع السواقه كيف لكن بعداك اخليهو هو يواصل يتمرن بي التمرين ح يتعلم